Laha ty ilà fanasà finga rey zany, elabe zany laha tsika- laha tsika manasa finga amy tana amizao avao. Fa raha rey zany, laha- tonga de ajobojobo ao finga iaby iaby maro rey, le asia savony avao ty anatiny ao, le fa fa manasa azy avao zany raha iny bakeo sady managoba azy lefa manjo malio avao zany tena lafa bakeo. Zay ty fomba ilà azy.